One lor ley bad lucky day I see when a wor a a la se- september eighteen, september eight- in september twenty eighteen I go to ley embassy ley say I na get child with ley woman I marry so ley can’t give me visa so I took it I take it to be a bad lucky day so every time la year come or la month reach I can jeh feel sad for la day.